സില്വര് വേന് ദിരന്ഗു അന്തേന് അകയി വി ഗുരുത്കു। വസ്ഥയി മേരുപു മരിയു വിലസമ് വേന്ദി। അപരനലു വിരുസ്തുന്ന വസ്ഥുവലു തേക്നോലോഗ്യ്। മരിയു അദുനികഥ സില്വര് രന്ഗു കര്ലു മേതല്ലിച്। ഗ്യാര്ജേത്ലു ഛേന്ദ്രുദ മരിയു നിശിദമു വേന്। ദിരന്ഗു ഛേന്ദ്രകന്തി രത്രി പ്രശന്തഥ ബലമ് മരിയു രക്ശിന വേന്ദി അവിദലു കോവഛലു।